באלנسبة לי כנפעל נהס בלאברד אשליד עלא אלחר אשליד. אלברד מוכן תדפי ראסק ותלבס חוואיג דאפיין בש תחס בלהרה, ולקין אלחר כיחליק מתעב ומכתדרש תרכז בסהולה. חתא אלנפס כיוולי סעיב מעא אלחר, ואלערק כיחליק חאס בראסק מבלאל ונסף פי נפס אלוואקט. אמה אלברד אלא קנטי מוג'הז מזיין כתקדר דיר נשטאתכ בלא מתחס בלהדיק. וחתא אלנום פי אלברד כיכון אחסן חית אלג'סם כירתאח.